איך מיין אז ס'איז בעסער צו ווערן ליב געהאבן <hesitation> ווי רעספעקטעד ווייל ווען מען האט איינעם ליב האט מען שוין- פילט מען שוין <hesitation> איז מען זיי שוין מחשיב, אבער אויב מ'פילט אזויווי מ'האלט נישט פון איינעם, דעמאלטס העלפט נישט צו ליב האבן